पाकिस्तान के इतिहास भारत के बंटवारा ले जुड़े हे। चौदह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस के ब्रिटिश भारत के बंटवारा के बाद पाकिस्तान अस्तित्व म आय रिहीस। पाकिस्तान के स्थापना मुहम्मद अली जिन्ना के अगुवई म करे गे रिहीस। ऊंहा के आजादी में भारत के बहुत बड़ा योगदान है। वहां मौर्य और गुप्त राज के भी उल्लेख है।